Fishi foti waɗɗude e njammugo, kono ko lewruɗi e nder firinji. Ko waɗɗi ngal ko ndiyam haali to be tokkugo. So fishi woni fuɗɗo walla loɗɗi, foti njabbude.